Pues jue jëchëch t'soy ajpë nadachë tyam yëdun nuk xat'spë nadamchë tyamëch dun nuk t'sabyë jadunt's ëch dun nyaj nënyëwa'adyë kach mëjkëch koch jedun nuk t'say o pë kaj tyam je'e t'sëk a'ay nuk xat'spë dunt's dun ëch nyaj nënyëwa'adyë jadun dun ëch t'soyatyë.